giꞌn mansan, giꞌn tuxdl, giꞌn tind, giꞌn xkul, giꞌn paradito, giꞌn mirasol, giꞌn giꞌn mansan, giꞌn tuxdl, giꞌn tind, giꞌn giꞌn bolit, <noise> oregn, almaradus, tomiy, mejorarn, kwlandr, ptie, peregil, <noise> ptie, peregil, kwlandr, ption, blag yex, gix aurel, eukalipto, ption wëts, ption ngon, ptie, midzngid, klab, pimiend, recaud.